چرګان کیدای سي څې په مختلفو شکلونو پاخه سي، د چرګ غوښه کولای سو چې مونګه په د کړای په شکل، د کباب په شکل او یا هم د قورمې په شکل پخه کو.